Yuji te kan te kan cumu jejpa te win tsamuju y yuji teb uy metspa tey cushi y tep te kan teb uy senti'tsucpa tudu pur que cab uy sug nuctuju 'uypa jutisaan ca animal jujisan teji aju'wu cab uy cujuspa cab uy nucpa ca kan cuandu metspa cay cushi cab way cunucso tumu niyaan si nu que cab musaam jutu uy cuyuguypa y cundu yet'spa uy nucpa ca animal cab uy muspa tiene mudu chucpa cay cushi cab uy nucsaj'pa uy numcutpa cab uy cutpa cay cushi ay uypa y cumu que shi yacti yamu caji y cuandu wituquetpa cab ca kan mas de uy muspa tiu mudu tuguy'pa cay cushi Y cumu te chu'yu utun'pa tsamtsamnaypa uy nuctuju uypa uy juntia yactsuypa ca cupacju lu que um numpa cuandu um numjaypa cab uy nuctuju uypa ca animal cab utun'pa y ni te nu'u tuga uyamnuctujuatupa tesa um numjaypa que um pinu tepu pu que teb cusuj'papu y mian noctujuuypa cab uy nuctujuuypa te nu'u ney casa ca kan ney casa ca chu'yu uynuctujuuypa u numjaypa tiu cusa cab uy nuctuju uypa y ca kan cuandu uy nucpa tey cuspapu te wuti animal cab uy nucpa y cuandu te wa'cas uy nuc'pa cab uy muspa tiu mudu uy nucpa cumu que uy quimpa ca animal para que caji uyacmucpaam para que u yacaj'pa cumu cab u yacaj'pa ca animal y cuspa ca animal ca masde teji uymudu tiu mudu uy catuguypa ca cuspapu Cab cumu te mi'shi cumu te mi'shi cuandu uy nucpa te chi'ca te jun ya cab uy isa'am cab uy nucpa cumu cab casa ca animal cab uyu nnucpa ca cuspapu y nuclujuuipa ca animal tiu mudu uy cutuguypa tiu mudu uy nucpa cay cu'shi cab uy cuspa casa un ya jesucpa casa u ni yacushucpa ca animal tugay